<hesitation> Ny anjara asan'ny fanjakana zany am'fampandrosoa ny toe-karena, izy zany tokony ho hainy mitantana gny harena iabiaby zay efa misy amin'ny firenena itondrÃ ny igny de tokony ho hainy koa mitantana na hoe mampiasa an'iregny olo regny satsia laha tsy miasa regny tsisy raha mihodiky am'firenena igny eo, tsisy raha vagno zany eo, tsisy raha manjary eo de zay zany.